Yimɓe jiɓɓe bomi sanne e jime duu ana duumi e finaa tawaa maɓɓe. Sabi ɗee leyɗe Filipiin en, kañun duu leyɗe Aasi non. Nden non wiyeede huunde wootere ndee kaa ana hertanaa ɓe. So ngoonga Alla neɗɗo yahaayi ton, walaa ko waawi wiide. Kaa jooni non hono no siforii nii tan, bome e jime kertanaaɗe ɓe kaa ana woodi.